Os cartos na nosa familia xestionámolos, pois <hesitation> evitando gastar máis do que ingresamos.

Ai esa é unha pregunta moi difícil porque o o verdadero disfrute está en que haxa catro estacións do ano, pero a que máis me gusta é a primavera.

Encántanme os xogos de mesa, entón vou dicir que me gusta xogar a brisca, que é un xogo moi típico que me enseñou a miña avoa. <hesitation> Xógase repartindo tres cartas a cada xogador i gaña o que bote a carta con máis valor que sería o as de calquera dos paus, <hesitation> despois o tres, o rei, o cabalo, a sota e así.

Pois fun a escola, ó colexio, ata os catorce anos, despois fun ao instituto ata os dazasete, dazaoito e despois fun a universidade ata os vinte e... mellor non digo cando acabei a universidade. <laughs>

Eu creo que internet empeorou ese problema porque, a pesar de que agora o acceso a información, pois é máis plural, <hesitation> temos máis acceso que nunca, máis inmediato, <hesitation> creo que tamén é máis difícil <hesitation> distinguir a información veraz <hesitation> de noticias que non son reais, <hesitation> tanto porque non nos preocupemos en en en comprobar si realmente o que estamos a ler <hesitation> é correcto i é real como porque cada vez é máis difícil, evidentemente, cada vez a as as persoas ou os medio que intentan difundir noticias falsas, pois, o fan de xeito cada vez máis creíble i i, principalmente, en internet, co cal iso nos complica bastante o acceso a información veraz.

<hesitation> Depende como, que tipo de cultivos miremos, si nos baseamos nos cultivos <hesitation> de froitas, verduras, esas cousas, pois, aquí moi típicos, son moi típicos os grelos, e despois a nivel <hesitation> de bosque, pois as plantacións de eucaliptos é o que máis hai. Unha pena.

"Pois eu sei que hai unha páxina en Facebook que se chama ""Apadrina un bache en en Santiago de Compostela"", así que non sei eu como andan os fochancos por aí."

Por suposto, as cacharelas de San Xoán, éche o mellor que hai.

Depende porque si é un cambio climático que de repende vén a calor, gústame porque eu son moi frioleira, e si é un cambio demasiao brusco, aínda que sexa para calor ou para frío, dame igual, non me gusta porque teño que me acostumbrar e cóstame un pouco.

Gustaríame traballar paseando polo monte e que me pagaran por iso, iso sería o mellor. <laughs>

Pois aquí desde a miña ventá vexo <hesitation> un prado de herba, vexo un rosal, vexo carballos, vexo eucaliptos, ata hoxe miro unha leitugha.

Pois como moitas outras cousas ás que chegamos polo desenvolvemento da tecnoloxía, pois vexo factores a favor e en contra. Evidentemente, é moi cómodo poder <hesitation> manexar según que operacións, pois desde casa, desde o teu dispositivo móbil. <hesitation> Por outra banda, pois como co- como aconteceu en outros, noutros traballos, <hesitation> iso implica que, pois caixeiras ou ou delegados de dalgúns dalgunhas entidades bancarias, pois cada vez son un pouquiño menos precisos <hesitation> co cal, pois se poden facer, se poden perder <hesitation> postos de trabalo, cousa que evidentemente, pois, non é positivo.

Máis que noticias recibo malas noticias porque, por exemplo, pois estes días que houbo accidente de tren, pois eso, chegoume por todos laos.

A min os deportes non me gusta velos pola tele, gústame facelos, aínda que tampoco fago moito, vaia por Dios. <laughs>

Pois, por exemplo, agora mesmo aquí, mirando pa un ordenador, falando en galego, cos meus filliños aquí ao lao, escoitando.

Moitos e ningún ao mesmo tempo porque sempre probei de todo, pero nunca se me daba ben nada, pero, bueno, <hesitation> rir tamén pode ser un deporte, non?

A augha, nada máis que augha, fresca, do grifo.

Pois no cole moitas veces nos enseñan a relaxarnos, moitas veces moitos do meus compañeiras ou compañeiros me enseñan moitas técnicas, a veces fago que hincho como un globo coas mans e logo como se, como que se pincha e tamén a veces vou contando catro expirando i catro, o sea, catro inspirando, catro espirando.

Pois o certo é que non, non adoitamos ver o telexornal, <hesitation> en xeral a información que que consulto <hesitation> adoita ser en prensa escrita, non na tele nin sequera tampouco na radio, <hesitation> co cal, pois bueno, non adoito ver en ningún canle. Ademais, en xeral, pois aquí en Galicia a, dentro da canle pública galega non adoitan ser noticias mui fiables porque adoitan estar bastante manipuladas, pois polo goberno galego.

Mira que pensei que non tiña ningunha fobia, pero cando vexo unha avispa, unha néspora ou algho deso, escapo correndo. <noise>

A parte dos meus fillos que un pouco salvaxe si que son, pois por aquí hai jabalís, hai mouchos, hai garzas, patos e corzos tamén o dixen xa, non? Moitas cousas hai. Hai, como se chama? <hesitation> Lagartos. <hesitation> Lagartixas. Lagartixas, non sei se se di así, nunca o dixen. Hai tamén <hesitation> píntegas, <hesitation> hai cans, cans, ghatos <hesitation> hai, hasta hai cabalos.

Manzanilla para a dor de barrigha <hesitation> que máis? Tomillo porque cando che apetece tomillo, pois, tomas un unha de tomillo ou de menta <hesitation> normalmente as infusións teñen usos pois así dixestivos ou relaxantes e tamén son moi importantes para beber auga.

Que sexa maior pois irei por aí supoñe que só algunha vez, <hesitation> si alguén me chama ou necesita a miña axuda con teléfono ou con algo que poda levar, pois podería collerlle, se necesita axuda, podría axudalo.

Pois temos un par de árbores froiteiras na casa, pero son aínda pequeniñas non, non as podamos <hesitation> abondo. <hesitation> Podámolas poucas veces, si sei podalas, <hesitation> pero porque de momento é moi doado, son as polas moi, moi pequeniñas o cal, pois, simplemente entendendo en que época do ano hai que podalas, pois é doado, cando sean máis grandes pois, unha motoserra, por exemplo, non a utilicei nunca.

Pois a miña maior esperanza para o futuro sería que non houbera guerras, por exemplo, <hesitation> que, que a invasión de Gaza e Cisxordania e o a persecución ao pobo palestino cesase, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo o que máis me gustaría sería que as miñas fillas tuveran, pois un traballo que lle gustara, que estuvesen a gusto coa súa vida ou coas súas amigas ou coas súas parellas ou coas súas familias. <hesitation> Iso sería a miña maior, maior esperanza para o futuro.

Pois, eu fun ao castros de Santa Tegra, están ao lado de Tui. <hesitation> Pois, molou moito.

Normalmente póñense dúas filas: unha de mulleres e outra de homes. O home saca un punto e todo o resto dos bailadores imítano e despois póñense a bailar dando voltas <hesitation> e sonan as gaitas, as pandeiretas, bombo e é unha festa, unha foliada.

Na miña aldea si que facían queixo. Un queixo de tetilla maravilloso que utilizaban un embudo así con forma de de queixo de tetilla <laughs> i está máis rico.

Antigamente, as mulleres levaban unha saia con un pano na cabeza.